زما باور و چې تاسې د دې وړتیا لرئ. تاسو دا حالت په ښه توګه اداره کړ او اوس ډېره خوشحاله یم چې زما باور سم وخوت. اوس په ډاډه زړه په راتلونکو پروژو کې مخ ته تللی شو او بریالیتوب به زموږ په برخه وي. په دې توګه د راتلونکو پروژه لپاره هم ډاډه شوم.